Tailandese reta jeimbiuregua, mbaetɨvi yaikuaete kïraïko jaereta okaru jare oyapo retas iyeɨpe tembiuva, jare yaikuaavi, mbaenunga tembiuko jokopegua ikavi, jare kïraï oyapova, jembiu oïmeko aipo supeguareta ikaviyeyeva